<hesitation> Karaza kiraro koa <hesitation> kapakaka sotry reny, misy avao gne tenisy na couvre cheville na sotry da misy gne moccassin, misy avao koa e ballerina, da kiraro talon hoagne viavy reny, da misy kapa ferme reny zany.